Sooroowo kaan mo ɗum wi’ata weita haandi haandi mo laato e mo waawi voliiɗe mo mari ilmu dow mbal, emo woodi muñal, ndemmbo e mo waɗa kujeeji ɗuuɗɗi to wakkati gootel mo laatoo e mo mari ilmu dow meenu e dow spaysis.